إذا كان بإمكاني السفر إلى أي مكان بالعالم أختار زيارة إيطاليا أحب الثقافة الإيطالية خصوصا تاريخها العريق وفنونها، أريد إستكشاف مدن مثل روما فينيسيا فلورنسا أزور العالم الشهير مثل كولوسيوم وسانت مارك أحب الأكل الإيطالي والمأكولات الإيطالية أحب البيتزا والباستا والحلويات الإيطالية.